Ny fihara zagne da natao hanala gny volo amy tarehy na amin'ny vata mba hahatonga ngy vatasika mba halamalama. Io moa zany tsy da misy hoe mampiavak'azy lötsy fa ampiesa io noho anton'ny estetika sy fahadiova